أعتقد إن الحيوان اللي يمثلني بشكل أفظل هو الدولفين أحب طبيهتعم الإجتماعية والمرحة، كمان عندهم ذكاء عاطفي مثلهم، <hesitation> يعني أحب أكون محاطة بأصدقائي وأستمتع بالوجت معهم، الدولفين دوم يعني في الحركة والنشاط وأنا كده أحب دايما أتفاعل وأبتهج مع يعني اللي حولي ومحيطي فأكثر مثال لي هو الدولفين يعني.